Ireo fitaovana fi- fototra hita ao amin'ny solosaina de reto avy: ny souris a, ny klavie a, ny carte mère a, ny disque dur a, de ny écran.